आलू ते लम्बा समय ते ताज़ा रखड़ों ते हमते ऊते ठंडी अँधेरी अर हवादार जगह मा धन चैन्ड प्लास्टिक बैगा बजाय हमते पेपर बैग या जुटो बैग इस्तेमाल कन चैन्ड वेते धनो ते, अर हमते अल्लूअर प्याज अलग-अलग धन चैन्ड किले की अल्लू अर प्याज दगडी जल्दी खराब वे जांदा।